Ma ei tiiäq tuust üldse midägi, ku pall'o ja määntsit kohviubasit olõmah om. Mina arvssi, et maik erines tuust, et ku kavva ja kuismuudu noid röstiq.